Mbɛ túuɛ saŋ, feŋ mɛsɛ kɛɛ nu kpɛɛ mbɛ a saŋ, feŋmu lɔɔ pɛɛ mbe a saŋ a mu nyiɛ wa, nyiɛɛ wae mbe a saŋ, nyiɛ wae kaiɛ i táa wa kɛ jifɛ ai na la mbɛ a taa. kumu pɛɛ mbɛ bɔna hɛɛ mbɛ táa ŋna táe, a léŋ mu aa fɛma kunu, mbɛ kɛ laalɔ kɛmu mu ŋ kuŋ lɔɔ a taa kɛmu mu bɛ leŋɛ nu mu yaa lɔŋ, sina, sina pɛɛ ya- kambá ya ma lɔɔ kambá i mu kɔɔ mu ya lɔŋ nda. Sama i ti kpɛna mbɛ fɛma wa kɛ mbɛ hɔrray wa kɛ ŋ oo kambá sama bɛ kpɛna mu mbe wa lɔŋnda wɛɛ? Kɛ sáama a kpɛe lɔɔ kase gbi be ti kambá mai, a ma tie ŋ booɔ, mɔ i na- mbɛ tia suɔ mɔ ye ŋ kee, a lɔ kɔnɛɛ na i na koa mɛ ko, amu mbɛ koa bhii ko lɔɔ. Aa bee lɔɔ ŋye, kɛ ŋna a bɔɔ bɔ nu mbɛ a sa.ŋna bɔe nu a sae, a kɛ mu a toe, ŋndɔ kɛ mɛɛ mbɛ a kɛna ŋna leŋɛ nuã maãkɛ wa. a kɛmɛ mu ya lɔŋ na wa. Kumu pɛɛ sɔɔfɛ mɛɔ koa kpɛ yaa mu ma, ŋna koa mu lɔɔ ko muã lɔŋfeŋ lɔŋ a waɔ mu bɛ leŋ mɛsɛɛ nu abɛ ŋna kaiɛ, a lɔ oo! Mbɛ kundɔkii mana wɛɛ muĩ mbe lɔŋnda oo, ŋndɔ i bɛ kundɔkii mana ŋndɔ koe bɛ kambá wa boo. Amu ŋ toa lɔɔ suɔ leŋ kaimaã a ŋ kee, alɔ ŋ woa i ye na kowa nu ko, amu ŋna koa mɛnu bi ŋna a gbi ko, ŋbaŋ nda lɔɔ a koa amu a na kapáa bee, amu ŋ táa, a jáfeŋ bee ŋ nye amu ŋ táa ŋna táa lɔɔ ŋna feŋɛ nu saŋ, ŋna ŋna wunde ma amu muã lɔŋ, amu ŋna jáfeŋɛ kumu pɛɛ mbɛ koae na a tɔɛ ŋna a sá. Mbɛ tonaã lɔɔ a sána léŋ léŋ léŋ, léŋ mbɛ ti feŋmɛsɛ nu kána mbɛ a lafaa mbɛ ŋna leŋɛ a maãkɛ kápaa bee, so aa mɛ nuu.